أول سؤال، بجول له مثلا أنت إيش تشتغل؟ <hesitation> السؤال عن الشغل، بخلينا نفتح مجالات كثير في الكلام. يعني إذا مثلا في مجال الهندسة بجول له آوه والله كان بودي أدخل الهندسة، ثاني سؤال أنت من وين؟ يعني من ضمن التعارف عشان نشوف الأجارب، جريبين من بعض ولا لأ.